لو كان علي زراعة الط- الطعام يمكنني زراعة الخضروات طماطم فلفل نعناع ريحان خيار، لأنها لا تحتاج لعناية كبيرة وطبعا أنا ممكن استخدمها في طعامي اليومي.